Ai ia a nuknuk mur pa a niurek ni tata. Lar tata iot tabatabar ia ma niurek te iau. Ma ean, ilar enane mula itar abar pa kaun mula. Tari vivi ken ai kondi ia kama balabalaure mula, ai va nuk ngir pa num rairai. A rairai ka ninga tar ia lo taru ma kona keke. Ai lar me ai vot, na linging ot kondi, ilo apenge tar ia kondi, ai tar a ke nakandi, pi tata ot kiri vung tar ta pakana ta molo me lau. Tata iot toltolo iau iot ravete iau ma va ta iau, va ta angor taur taur va rai rai tar vavot nangandi avaina na nangandi, iong na taem iravate lau, iong na pakapakana bung iravate iau, ma ean vare pa ta kona pakana ionga tar va ke kuruai tar ono. Ai lar aot nuknuk pa nurek ni tata avan pa. Perepote pa ame ninge, mia ke arivung, mia ke arivung ono ai mitinge. mia ke arivung. mia arvatina, ava nanatu mia. lar a poropote pa akona kine. ailar kondi. amaingan taur ava nanatung ono lata. La mur apakana ininge koke la bule ia vateten la. ia vake kurue tar la tinge ma pakana ininge. Ai lar anumila na nurek kondi. mila mamaingan ka tar mila murmur na pakpakana ionge. Kirtar mila van melet utuokae, rarat. aning ka niurek ininge tar mila murmuri ika kiti. Ai tar aot nuknuk pa niurek ni tata tar kondi. Avan pa avan. amuri kiti avan kati, ai lar avan kati. pia poropotei ka irua. akona kine ka irua. aporopotei irua. Ai kondi lar tar alolotar aliong al niurek vua mava nanatung. tara ravate la ma mula mur a nga kitai. Lar mia tamana bule kati. ma taman lar tata kiti ururek, iau enang a ururek nangandi. ai tar na niurek kondi ia arpakan ka. Kirtar dala lolo arbitane malet, aning ka niurek ininge dala murmuri ka. Ai tar a ra vate ma aning a taem. Aninga pakanabung. aning oumap avan pa. avan pa ilar. numula tataio avanpa. talik van pa. borbor ating eka korkor. Teut umbap, tulo umbap, alilikun malet, alilikun malet kuti ma nanalar, ata nuk ananalar. Urep ia ot ma balang anuknuking, ata nuknuk anung nanalar nung nanalar, akona ngir na mangit anundala nanalar. Ananalar vare na, na gomgom na urmangit onge ma nanalar, ilar nundala na, na urmangit ionge dala inging ilar, uvangomgom ananalar, uariatuoka balanapal, anum, a polohom ia gomgom, anum pala rama, ia koina na tamatama, na tutun iata koinaot anum. A kindol na nilaun ininge kaba ia kokoina ot, a taria ta arlar mia ma bala na borbor tuk utuma piu. Utuma piu iovakai rarat, tamal kurkuru an tar ma minombo nina tarai. Dala van pa, dala ravate pauk va natnat bute ka mula, ia tumu ka ma iang avam pa, avan pa naronge tumuka, utumuka ma lang yong a talili paka aravate ke a. Aning a time aon var pa maga aravate a me ingi lolo okatu, aravetei pia labe peuk anung na telek ap ovokake nanalar. Kini koina tara akum lilikun male meu da utua nanalar va turpaia lia a lopa anungna, nung na telek? Maingan takondo tar anau pa anung ta yiop, nung ta tutun, anung alura tamatama anung alura pakapakat vovai. Amaingan. Ai va keung vovon paka ia tua nanalar. Ai torom me iau ap mia van, mia van, tuk utua nana nalar iot tur vovon malet pa ia, va lo pa anung na palapala kalang lilik taura, a nau pa nung na urmangit ionga vatvatung. Ai kondi lar a niurek kiti ililikun malet kuti ring iaot, iaot. Lar ava natnat la vatung tar u eenang, u ot ionga u toltol e na urmagit. Kondi lar ava natnat la valilikun malet ka na kula kuti ring, la vung male ka na kaka kuti ring mep, ia ot a tolotolo a urmangit. Ai lar kondi nung na, na niriri ka kondi, utinge re u tata maive? U tata kir num papalum atia livan? Urep ma iau ka enang a papalum pi u tata maive? Kir num ta papalum ati alilivan urep ma iau ka enanga, ap u tata u keke bakbakit ka, tamal, piu tata ono vata purum mitinge ma pakana ininge imbilak, va van kuti. U tata va van kuti. Kir tarva mumun tata, va purum kuti tar va maravut enang, tar mua artotol, mua artotol ap mua van guvai mena ur magit ai tar mila, ava natnat mila re mur ai mila re murmur, ai tou tata ivan katai, enang ivan katai, ai a ngir na magit kiti tar dala ta mimiri me va nantuna dala tar dala ta tovo la. Dala ta tovo la, ai lar iau kondi au nunurek, ai lar iau mito ma aning a ken tuk iro ai lar a vivi kakuti, ilar kondi a murmur na niurek in tata. Anumila tata ivatunga pakana karava a muri, ai kondi lau narit iau ia ma abala na ke ruru, lau aininga vaina ioga divung iau tar a turtur lamugo kati ma ke ruru me na telek nina ngir nina koke dala. Ai lar kondi, a ururek me mula ava natnat tar mula, mula purum mitinge ma pakana ininge ap mula muriau kati. Kir ta niurek malet tar dala murmur, kaba ininga a maramarang i ururek ono ika kiti, kir nung al niurek malet. Nung na niurek kondi lar iraptap, vanan kati, ai kondi tar a vung apange tar ka atia ma, nung nanalar. Nung nanalar, va van vua, u a kalamana va van vua, va. va re anung nanalar iot ken, a anung nanalar iot ken, va van vua vare tar irue va mananei, irue va mananay, irue va mananai va mananai. Pe me ia ot, a umum a avat natnat kan la vavabilak anung na anung nanalar. Kira a maingan tar la vambilak nung nanalar urep, ua talatalaing onge la vot, anung clan aninge ia vot, avaing aninge ia vot kuti. Ailar kondi aururek mur na pakana kondi, lar ma nung nanalar, nung nanalar. Ailar aninga ngir na pakana, nana umbebe a. Koke dala ma nilaun kiti apiu, ionge kirdala perepoteta koina utua lamuga, pi mama u ot vung vung a ngir a tia ma kokedala vue ma num nilaun, ai vata re potoi. Mai lar lau ururek tar a ravate mula nikiar anuknuk alik keke a nuknuk ma la kondi, avan maive, avan maive tara vot a vaina nangandi? I'lar a vanan ka a murmur ka mana papalum nena a koke dala ininga i balabala urei dala dala ivalun pa dala, api iva vuongor padala, taba tabar dala mena rarte na niurek ai kondi, kondi oning oun bap a van pa anunuk, anunuk kurkuruai tar ta magit ilar me ura natung iong dia artovo. A talik keke a nuknuk ma tata itar mat enang itar mat ai kondi tara van kama uruvae? Pi na ava tolo paka a ngir tar ia ke ia ke atie ma tingen ma num nilaun. pikaba va re potoka akoina. Kirta niurek malet tar kir va gugu ono kaba, va re pote a koina a gugu atia ma pakana kiti, a lar ia ururek kondi, lar narit are poton, larnarit are poton ap gugu, a mombo tar me mila nana, ma kine atia ma nanalar, pikaba manina ot. Ma tata imat pa kaun dala, ap enang ivan nangandi. itaulai pa, ai u a natlik va re mur iau enang. o ma enang nangandi ma ning a natlik atinge liliuan, kaba a natlik irue iot murmur euna, ai enang ia ururek, kamba ino nap tar ia avodo pai urep anuna o nana ie iot ie ken iot ken ot. Ai kondi dala mur kama nga karavae? Pi kaba a bara una nga dala murmuri, pi tar ta nga ionga tar dala kukutur ono tamal, i a anga ka ininge tar dala murmur i aning ka nga. Kondi a lilikun pote malet mula a ravate nana mula ma iau mula longor iau kondi a ururek, mama pepere tar ta pakana, ping urep mapakana ka ininga a taulai ka kuti. ai tar mula re lau, apa niurek kiti, a ko na niurek, taria va do u ionge ukeke. Ia lun nangandi kaun na pakana kaun apakana ininga kiri koina uilar kondi ma kina na barkokono mila ke mila mila mimiri mena iong na pakapakana ionga tar atia ma balana kine nina bartamana. Mila tamana ke, mila urek, mila ravate va natnat, ma ininge kan u murmuri ninge, va muri kiti. Ai a natlik ilongor, u tata ilar dala muri iruo. Hirue iot ongongor, tamal engang ilar nangandai, dala muri kiti. Ai ataina irue iot ongongor tamal, tata ilar dala muri kitai. Hi vare dia dia wok a niurek, dia arar birbir na nurek ka iuan ka ivan ka ivan ka, ai ma tata itar lar ai mua ngo ka mua manaung ka tinge ai dia manaung. Ai enang ia ka munim tar ia urek ai enang, ai wa natnat la longor pote enang iong wa natnat la maingai tata, iong wa natnat lamainge enang lar a vung a pangan ka kondi lar na paka pakana ionga tar dala ururek ono. Ai lar iau, atar rate kapa manung winan ininge nambong. Kamba nunuk mup a taem a nurek i wot pote ai tara muru a nurek kara? Pikamba are pote ka tepelin ininge imombo pote pa iau, ai a ngir na gugu ilo iau apa pite pa. A koko dala urep ika itul tupere na urmangit kondi, kamba imombo tar ma balang mombo tar ma nuknuking ma biai iruo ike nakandi, ping urep manung nilaun ka kiti alo tari avung apangai. Ai tara kakaian ka mena telek ionge kamba a tepelin ot imombo apang taur ia waturtur a wan ka, awan a pupukua a pite pa koke dala urep ika i tolo a, itolo na urmangit ka kati ri dala ataem uravatei kamba ilongor uka, kondi ka kondi ia vot. Pi ma ukeke na tuptup ka, ona na ie kiri tapang pikamba u io takondo ma a pakana io ma, u io ma mombotoi takondo naronge. Pi nana mep onana ie ipit na tapang ai varepotoi maninaot kamba na iau io ma pakana kiti, kamba ia o ma pakana kiti. Pakana kiti. ai lar na niurek kondi na niurek kondi raprap, kondi a lilikun pote malet anumila vinan ionga ma wik irua ka irap. Lara wik irua ka irap, numila ngir na a kine ruru kati mila pet i, me tulo imbap, aning oumbap aluai noumbap mila pet tupere ei, a va ururai noubap, ava utul u noumbap, numila tulo umbap lik kondi. Mila kang guve numila a wetwet kuti tar, la gugu mo umbap ininge ngir noumba nena koke dala tar va iak pai. Aninga mangana gugu itolo a tarai, numila va loklok, numila wa loklok navome la gugu mo umbap ininge, ap milaot vangir paota kokoe dala ininga i balaure dala i rere ure dala ap tul tar a niongor ap a na nuknuk, ap na malet ma pakana kiti ailar na niurek kondi, na niurek kondi raprap. Na tinama ionga dala enen, na melet ionga, angir ininga koke dala i bala balaure dala ap ire ure dala, ika ininge itul tar aurmangit rap ininge tar dala lan ono, dala tama ono. Nuna na urmangit kondi, anuna na arkurai kondi, kir ne tamanga na me melet, kamba nena koke dala ka kondi na urmangit rap kondi tul tar. Dala tama ono dala lun ono tar kondi vot nangandi. Ai nung na nurek kondi, ilar kondi tar irap rap vanan. tar i raprap vanan nung na niurek, ap tar avan tar meta pakana ionga ilar, tara vatung kondi ma rakbong. lar kondi irak bong ule kiti, matana iruo ka i dorong, anuk dala lo me tula pakana bung dek, madala ia me tula pakana bung. Lar kondi iau kondi aururek, urep are o matana irua ka i dorong. Ai dala iova dala tar akum nakandi kama iova ma kalamana ken umbap melet nagandi. Pi lar a niurek ininga a maramarang i pala palai pikamba a nurek kiti, ai uren kenin, omatana i ruo ka itar buru dorong, ai dala iova takei mo ken umbap melet. Ai me dala pukue maivan, lar na nurek kondi, diot vake dala kium ono. dala pukue maivan. urep kiti dala murmur kana, na nga ionga koke dala i mur i pet dala mur nangadi kir dala pukuai urep, koke dala kira riti a piu, dala borbor guavai dala tamatama dala tullia tamatama, dala yiop tamal. Koke dala iot ke ma nuna ken pakana, ping ilar anunu niurek. A nuna nurek ilar i tul tari, ai tar kondi, dala longo longor ka, ai kondi lari vovot kondi, ai mep dala wan melet uruva? Kirta pakana melet tar dala vane. Ning ka pakana tar dala murmur ika kiti, dala murmur ka nurek kiti. Anurek ka kiti ininga ia vando tar dala tar dala murmur ka a barau na nga kiti. Kir melet tar dala vanan arbit nangandi tar va murmur a kia, kir va murmur a tutumu na totol, tamal, anum totol ininge, vata vanan do ot ma barao na a baranao na nga a, ailar kondi alilikun pote nung niurek melet, tara ravate mula, lar iau enang ap kokong, tata ap enang dia ke arbeai, ai enang ivan pa kan tata, ai tata ilar ire mila ilar mep, mila ot natnat ka, tata i balabalaure mila pa. Balaure mila tuk mila ngir vuaka ka, mila nunuran a koina i vot, mila nunuran a koina, irei bilak milaot nunurana ot. Kam balaura mila, ian an tambar mila mena pakana tumba lilik iomakae malmalum. Ia van ia pakur pa amilal uka ia pie na buara ioma kae malmalum. Kutika ia kulumban, ia tambar mila na pakapaka talinga, ia git pa ia tambar mila ono. Tuk i balaure mila tuk mila ngir, mila nunure a bilak a koina, tuk kondi mila lan api ot ururek ot me mila. Mila longor pa na niurek ni tata tu uteka lilivan, tata i vung tupere nuna nilaun kaun mila, mila tar ke kama tinge mila tar <noise> vivi atinge re na numila ame.